شیمپو دا مک مقصد سر اتے والاں نوں صاف کرنا ہے۔ ایہ طریقیاں نال کم لُندا ہے۔ پہلا، دھوٗر اتے میل ہٹاؤنا۔ سر تے والاں تے جمی دھوٗر میل، پسینہ اتے تیل نوں صاف کردا ہے۔ دوجا، تیل اتے چپ چپاہٹ دور کرنا۔ سر دی چمڑی تے جمی وادھو تیل، سیبم نوں ہٹاؤندا ہے۔ تیجا، والاں نوں نرم بنانا۔ صاف کیتے وال نرم اتے چمکدا ہو جاندے نیں۔ چوٹھا، سر دی چمڑی نوں صحت مند رکھنا۔ کجھ شیمپو وچ کھجلی جاں پھُلکا روکݨ والے گُن ہوندے نیں۔ جو سر دی چمڑی نوں صحت مند رکھنے نیں۔